Ngah nyonih tah mba ngunyineteh mba chileh kiruratoh nguny ooh wechara mpa pokot lehanih mbo nyileh katanyan mekah kenet keyh lah ngal chomitah mba ngunyineteh mekahkenet keyh horr nyoh karam akeneth kirurat nyohkaram tohtinah kangalolochi chih kengalochi chi horr nyoh karam aketoteuh chih nyinah yipah ngalyon nyohkaram aketoteun chih nyinah yieah ngalyon nyokharam akeh toh nyono limay klim pah ngalyon nyoh pichiy letinah mitonih knyull chinah kamitonih yeh chokamih ngalyon nyoh kamitonih yeyote nyinah leh nyingan mawasen chomitonih kawh kuchinih pat kamwah pat lee yeeoh kimnee lenday kuwahchichonah ngoh ngalyondenyih nyonih akalim chicho ngalyondoh nonih klenchi pat wenah yeeoh nah teeesoh lah areh nyay nyo tepsoh nyoh karam mendoh tepiyoh mendah ketapuh ombo orr nyoh mbo otap nyohmendah mendah karam knyill yeh nyu otapt anih rerah mekah mwochini keyh lah lendey ki klah chih wenoh klah chiti wenoh yeeoh ketapenah lahooh wenah areh nyarah nyoh koram amedah orr nyin nyo pichiy hayah kelet omba arawet nyoh lanyonih hayah mwooh chiteh nyoh angah tkwull wenah yeeonah wenah memukanj mememwochinih chi kigh nyondan wenah mih weryangah nyondah wenah yeeonah nyarah areh wolo mendah lenyinih arawet nyo karam mekah kemwochi chi lah inyarah letah ngoh nyarah wenah klah chih kurah chih ngolyondonay klach chi nganyeteh arawet nyeteh nyoh karam wena nyo korotay anyarah wenah kemwoanini kimnee ngalyon nyoh anah endachi lenyinah kipah keyh horr nyo karam nyinah kiporuh kiyotuh kiyotuh torot mpango la ngalyondoney mwochinih keyh lah nyay mwochinih keyh nyay nyay tongonah iroanyih nyoonah kamwaouh nyonah. Nyonah memukonanyeh eeh itah kamas aiishih walanah inanenyin lah wenah kamwoan kimnee mendah kah mendah kaalenyinih wenah kemakah chihchih kimwoah lenee irosanyih kiina karamech iter nyinah mwoah nyokaram meter kigh nyoh ghaa mekateter kiina karam omba mba mba wele tinah mwoh mekang klituh kyole tyonah mih kiondah mih nyondah moh ongatah ikwaonyetech kneti wolo lakini mendah ghamah lenyonah ghamah nyuh kenet kigh isharen choh karamech lakini kimetonih ishout kahkuh nyinah kamitonih kakemwosh lah lendah wenah tonyeteh leh ngalyon yeh mba achah mba nyeteh leh anih ngalyon kilendah pat anyara wenah klan chih wena yeeonah tongalyon ndonih ketapoh nyarah lah amba nyeteh leh otaptanyun mekah wena tepenah lah mbo wolo kirurut cheteh kipah tagh to tochinih kipah kipah kany chinah kyoripan kimahkyaripakwah chichan lenyonih kyoripan chinah kipah kukatinekwah tinah leh tagh haiyah ichengunih anyonae chada ngalah skull wetenyih nyonih arawet nyonih angah nyoh karam tohkele arenguh nyara mih torot nyinih yotwekwah kukotih lah areh nyara historiatin chomitoniyeh nyuh mandelea milah lat akemekechah lah wechara konyit kigh lewur maminyeh aitangah nyoh tomatkonyitnyeh ngunyineteh kmakonyitinyinyeh ngunyineteh tkwul atoh konyitenyih keyh ikonyiteleh nguny tkwul akonyitenyih ngutenyeh tkwul akonyitinyih kimnetenyoh nyonih kimetonih lewur historiatin chomitomih mandelea. Kimah kilang mandeleo kingun amdeleo nyoh pichiy litah chih atarah knyoruh chih kyoleh ngalyon litachih atarah knyoruh kyoleh kigh klah chih wenah yoh anah katih kimnee arnen ketikah nyarah kenyorunah nyarah aai wiyah arah naah wena nyarah kigh endechi min mwagh atarah nyoh knyoruh wenah nyi tikeh atarah wenah chenguneh kigh nyomih atarah kurot chin pat wah chenguh kiini keyoh moning awah chenguh kiinih wenah ripeh kwahtarah chenyunah kigh nyomih atay kurip lenyonih kahnyoleh cheptan klasima nyonih ikungut ngalah chonih kahmwahh kawn akichonih kipah yete leh groung nyete leh kiror knyull kah chonah pah yanah kahnyoruh chokemih yanah chokamalimanyeh akamenak nyonah ngoh ngalechi tekepah kesuwah loh kalukunenyeteh tehkwiy kigh nyolanyeteh mbo wolo kima karnyeh keyh pich amah kah imakarnyeh chin morkati mbo kawn mbolo wolo lakini minyoh poryoh kapilisha tekikachi kmichinah pat takemwochi pat lendah kirol lenyinih rot kasih nyoh kariny nyo pichy nyoman likukasin nyokaromituh nyoman alikuh kughnyoh konish historia nyoh karam ombo kawn atinih umitanyeh katanyan ngoh monechanooh nenyindeh nyinih pongahnanyah toh tinih mik omishah sawa mitonich kila kitu sawa klah chih kahrartah yanayin kewir kyoleh kigh kenyoruh ai iwenyih eat kibarua kayinah kenyor chine mominyeh wolo kimemih monyoruh kigh mbo wolo mkonenguh nyinah yiah kasin tenyorunenyih meminyeh kigh nyo ngunan chenyunonyih nguny atenenyih kut atah toh mekorkor enyeh lah toa jasho tesepanyit. Mesepenyeh kwuleh pchonih kipah lewur takuhnguruh kihpichinih kihkorkor amaminyeh kikehnguh kwulyoh nyotohooh wechara kengunah kimneeh atarah akungush nypruh kigh nyoh mih atarah akunah tkwul nyinih toaneh kihwot pakah tengurunyih lukuh nyonih historiah nyopeh pich nyopoh kikitah chih kasin lewur lah iyah tyomihshenah tanyan mehenyeh kwa kunah kigh nyush roktoh nyinyin kat poh ngoh nyih amenyih akunah monah ke wonyih ngoh atimeunyih nyah tahmewenyeh cheng kyonih mewenyeh chenguh iwonyih morikuh atonah awohtehmestenyihleh korkoronyih atohpendeh lah torinih korkornyih takuripah monekuh arahnonih knyull atokechunyih tyole tyoninah.